Yauwa dabba a dunya yo iyyake yo buskin ko ko ina koɗoyyinni nohin buskokoibu na ko zasi na buskokoibu buskan domkobu ko gita eh doksi bu amma noe buskin ko tishi so moko siyake a tishe kuma na moiko a ina bele na moiko ko a ina bele sine dabba yo a rishe tilingo amma dabba na ko oni tishi bei ma dunfo koi to a rina tilinko bu fa to amma na wurin shen tilin ko ina tsammani ayya ko yokon iko ko dalma ramin dabba u bu ko da moksi goma a bi bottasi kadolu rabu si bu domin ko shaawa ku ayyo ishan ko bano.